Ince oceá biko oshar, ko wani uniom nu nom biko oca ochar, ka shike waka ashume biki waka ashúm ni in hweáá ocáá baki hwáá ocaá in taa tih ishi inrii anaŋ eme ishin jee icer ishin jee me ushii in jee ji in kau iram in kau iram baki zeme in nyéé a sɛɛ bake nyee azee aja yok ocu onom ishu daake ime inbaá me ni aheɛi <hesitation> ushishe teh uku shu shii shu der hwa, keke iya a buma kumo ocai domin bahau buma ba baka wur unomŋe ubaku to goniyeh usuni uje ju dok. ker ba sannan baki jee ni enanŋe a baka ashu unoŋe eme ishi i zeeme bikin shir ni ocan in waka ashume niin hwea oca ni nene abin e icer obnɔɔk eme in jee me ni oshi enti. Ah okpaa obom e mboóa shika ŋwa no to ishina taa imbɔɔ in tata idee e inyoh taah ikpo in taa ikpou acei she sheta i taa idee e nyohtaah i kpou in taa ikpou acei she sheta, itaá idee e nyoh toh i bine eme nyom ikin kpea oca obako shar ocu socek in baki waka ashume ushu jee a ner e yaa obɔɔks absaa imee i shapihiboɔ ina shakpi hiboɔɔk bɔɔ toh tuk a ci hikin bea iguo in baa na shakbɔɔ har abaa kpena adongfoo adonŋboo biki shok ni ocai baki waka ashume ni ocai cum bakin waka ashume ke shona akape e bɔɔk toh ke kike jee kumo ocai kejee dura akpape ebɔɔk ke kau ebɔɔk kau ebɔɔyɔ toh oreé oca sho shar oree ma ishing wak ashume inji kama a tuke e khooh na hii in tuke ekhooh na hiiin dai ebook oree har zuwa iyee har zuwa sai unonge taye toh inbin nɔɔme oca asar keke shir oca osar enyhane itin wakime ashume Niki hwea oca ni hwea aneke har itin nyaa in báá me ku noor hee ni in báá na sheyi eyeei na neke na shete yesi na neke ishikin jeene ni a heeleme na jebi enyehane har toŋu unomŋe utááye keshe kamina jeen na neke, ke jee udemi nike jeea udemi nike jee demi. <hesitation> ekpou eme gbesa, ime in goshe in gbeshe ekpou in goshe, nikin kpea abin, ingbesha <hesitation> ideei enyoh in gbeshi ideeie inyoh ihwei háár ináá itɔɔ duk in goshe ni dokmu ukobo.